आजकल का लोग पुराणा दौर सी बहुत ज्यादा यात्रा करदिन। या बुरी बात नी च। आज का लोगों का पास तमाम वू सुविधा छन जु पैली नी होंदी छै। जन कि धन, साधन, सड़क और हवाई जहाज की सुविधा, समुद्री जहाजों की सुविधा च। ये वजह सी वू कै भी जगह पर पोंछी थें जीवन मा एक बार देखणा चाँदिन।